Jadi makanan tradisional yang sa suka tuh kitong di merauke tuh ada makanan tradisional yang terbuat dari sagu yang de pu nama nih kitong bilang sagu sep nah sagu sep nih de pucara pembuatan tuh pada umumnya hampir sama yah orang orang papua yang apa <hesitation> biasanya kitong de kaya bakar batu begitu tapi kalo bakar batu ini dong gali tanah ke dalam dong kaya bikin galian got begitu ke dalam baru dong bakar apa dong kasih masuk <hesitation> daun daun trus habis itu taro babi dan baru selainnya dong taro dari blakang kaya ubi ubi dan sebagainya tapi kalo kitong di merauke tuh sagu sep ini kitong sama sih kaya nanti kitong bungkus dia nan kitong bungkus makananya baru nan tong kaya taro batu habis itu bungkus lagi dengan apa segala macam di atasnya untuk menutupinya nah kalo sagu sep ini kitong <hesitation> olahan sagu yang kitong <hesitation> di merauke tuh de pu sagu nih apa <hesitation> kebun sagu tidak terlalu banyak juga <hesitation> jadi biasa kitong beli kitong beli nah kadang sa beli dipasar terus <hesitation> Sagu sagu yang kitong beli ini nanti kitong campur dengan kelapa muda jadi tong biasa parut kelapa muda kelapa yang kelapanya itu bukan yang macam yang muda skali sama yang tua skali tidak tapi pokoknya yang ditengah tengah yang de pu tekstur sudah agak sedikit keras keras tapi de bukan bukan sudah tua kalo kalo kelapa yang sudah tua kan de agak keras skali toh tapi kalo yang muda tuh de lembek trus de kaya lengket begitu kaya lengket lengket trus kaya de punya santan itu lebih banyak jadi biasa tuh <hesitation> parut parut kaya di parut nah kitong parut tuh bukan pake parutan parutan kaya parutan kelapa di pasar itu bukan tapi itu biasa tuh tong pake sipot tong pake bia laut bia pante tuh yang putih putih tong pake yang itu baru nanti tong kaya garuk garuk de begitu pake tangan jadi itu kaya butuh apa <hesitation> pokoknya suatu teknik begitulah untuk bisa garuk garuk barang itu maksudnya garuk garuk daging kelapa nih kelapa muda jadi biasanya kitong pake <hesitation> Kulit bia itu untuk garuk garuk de pu kelapa trus setelah tong garuk itu nanti tong campur dengan de pu kelapa tong campur deng de pu kelapa sampe pokoknya tong <hesitation> kelapa nih kitong campur dengan sagu pokoknya percampurannya itu sampe de pu sagu nih betul betul kaya sudah tercampur rata dengan dengan kela dengan kelapa jadi kaya biasanya tuh sampe lengket begitu de kaya padatan padatan pokoknya de padatan itu kaya tercampur sagu dengan kelapa nah itu <hesitation> bukan kita kaya ramas kelapa kaya di dalam sagunya kaya de pu airnya bukan sama itu parutan kelapanya kaya dengan daging daging nya itu kita campur setelah sudah di campur semua itu biasanya kita tambah daging babi potongan daging babi tapi sebelum di daging babi itu di masukan ke campuran kelapa dan sagu itu biasanya di kasih garam trus di kasih pokoknya bawang putih bawang merah kaya bumbu bumbu begitu baru di campur ke sagu dan kelapa ini trus nanti di campur lagi semuanya di campur semuanya baru untuk tempat masaknya itu seperti yang sa bilang kitong tidak tidak gali tanah tapi biasanya kitong langsung <hesitation> bakar de pu batu batu trus habis itu <hesitation> kelapa kelapa yang tadi tuh sudah di bungkus dengan daun pisang percampuran kelapa deng sagu daging sudah di bungkus dengan daun pisang jadi ditaruh di atas batu batu itu habis itu kita tutup dengan kita tutup dengan kulit kayu bus, nah kulit kayu bus ini manfaatnya supaya de tutup uap panas itu de tidak keluar de didalam saja jadi walaupun kita tidak gali tanah ke dalam tapi dengan bantuan <hesitation> kulit bus ini de sudah bikin udara tuh de tra keluar udara panas de tra keluar jadi betul betul tatutup mati sudah biasa tuh tunggu sekitar satu satu jam satu dua jam begitu setelah itu baru nanti kitong buka de pu sep dong bilang kitong buka sepnya ini biasanya tuh makanan tradisional ini tuh biasanya <hesitation> kitong masak itu waktu ada acara acara macam empat puluh hari nah empat puluh hari itu <hesitation> acara dimana setelah ada kitong pu keluarga yang meninggal nanti kaya di tunggu di hitung dari hari pertama de meninggal sampe setelah empat puluh harinya baru nanti di buatkan <hesitation> acara empat puluh hari ini dimana ada pembukaan sagu sep ini seperti itu dan itu sangat enak skali kaya di dalamnya tuh antara percampuran antara daging daging sagu dan rasa santan dari kelapanya itu tuh menyatu jadi satu